أول حاجة نطفي الفرن ونخليه يبرد، وبعدين نستخدم منظف خاص للفرن أو نخلي الخليط من بيكربونات الصوديوم والمية على الجدران ونسيب شوية حلوات وبعدين نمسحه وبعدين ننضف الرفوف.